﻿Arakuvo peko oajaete yemavi jeta mbae oyekua oyekua ñatiu omaeño kavia yepetei ñanekirei yake ikatu rupi oajaeteyema ñatiu jeta jakuvo, o japipepeko oajaeteye jakuvo jaema yaeka kirai ñamoatati sugüi paraete agüiyeara oajaeteye ou tätako ñatiu <hesitation> ou omaeñoa yake, yandeju, jaema yaekatai yande